जैविक आऊ गैर जैविक खाना म पहिला अंतर हैव की मंहगाई के जैसे की बैंगन, टमाटर, बरबट्टी, लौकी, पत्तागोभी, गांठगोभी। ए सब हो गाइस आऊ दूसरा चीज ए है के जैविक म बहुत कम तेल मसाला लगेल आऊ गैर जैविक म बहुत लगते।